Yo koma angada kou bénou ko sassa wo gni sorono ké, alkhalibou nkenta kenbiré, léminé ma kagoumé bé fogamakha, kengafé wona sorono dji gna tana wogana soro kenbiré diankhalalou koma gabo siri, diankhalalo ké goboyé gnimé fé soronta bana, araygnana diankhalalo yogoyé anta makha, kha akha khoto mokho sou ké mangada sapé nkénké léye yo ado foronto lamané, yo sérébé fo ga makha alaga bassalé khobono ana kéféye, khona sorono ti djin téyé gna, yo <hesitation> wakhati ni dangui wogada wori, <hesitation> té té nta serenthiou makha dé, anta sou makha, a na wala bana nbanou ya makha agna hara, hari gnékhé té kéya anta sou makha, awakhati. <hesitation> bané ké kha bé guéni awa wogatini kharté anta sou makha. Yogoni kounkoun tani dji ké yani tane dji moulé ké yani tane i nan yigandé nthioro téye aliŋono kha méné, kenbiré kégnano makha. ah wéyi c'est ça.